Ha rəl yakəl gbəbəsi minə ar migegen min yel piləbə mikə ritə rin nə rəl ən ali ama bankə ana ada ɓaw daŋsə rəl mire ritinəgə ali mi va mabu məsəpa kokuma he gawni mabu gənu enu dikəre ibəy sá i náw náw nə nettə kar gawni giya iritənə nə yelləre gawni ni i náw nan dəgbu anirə. Aa mi ritə rin nə rəl minə gbəbəsə al e kən kə mi gegen min mikə gaw yakəlləre mi gegen min gbəy mini yaw minu idare ay ikə ɗakə ɗan gəbəl gam nəkəniya mi ritə rin min zum a máy wombəl mirə ni daŋsə mi gawnə shetə wansə marə marə marə marə ma sə kome sə ettər yakəlləre kunəm səwrə niya səwrə. Yəl pilə bə mi kən ləy yəl rəl daŋsəl gbə nimi ali mi wawə yasənə nə rəl alirə gam nəkə mi ritə rin min zum an bə wanu wombəl mi zuləpə rəl ən ali mi gegen yəl pilə bə mi gegen min rəl alikə kə gaw gan yaw minu ikə gonə wəkərə yaw minu bal kə maynə mirə yaw mini ikə bə ko niyarə ikə <noise> gawni yəl daŋsə ganimi wan kan sə doya ali rəl minə za warbə mi mi rəllə gawni yəl daŋsə mire ɓawnəgə ki ay ni to min laki gəl ali ur ba mini bə nanan wankan ninni bi tan mi wəkə ba ən ay bə da worə to ritələ an ɓawmi yəl ali kə har za war sə mi mi tew dansə yəl warnə alirə min yasə nə rəl minəbə irin rəl ani on ai mi geyrə ama mi ge gen min rə gbəbəsi mi ar kə ka za zan nə yakəl likə kə da aw yaw minu ikə gaw gan yakələre bal mal səwrə daŋkə ige gen doŋ adoŋ rəl gbəbəsə al kə kə gaw nin yakəl rəl mi min temlə pa.